<hesitation> shi bi la gep hen, haam shiem hen la ya̱ mang shik ya̱ muan nni asibiti, tong ƴa̱ muan da̱ ya̱ kat gok bi ga̱tong tuu pue, ama nɗa̱a̱n bi ga̱tong tuu pue, tse la ga̱ ga̱sool nɗa̱a̱n sool hok sool la wan gə kuma tong ga̱ muut, so nɗasa̱na̱ bi la gep hen tong mang a shiem ɗe hen la̱ yi, hen la la̱ shiem nna̱ shiem nna̱ ɓaan ma ayodin, hen la la̱ ni ma ɓaan ma ayodin hok, so ayo tong kai sati ga̱me ba tong muut shiel hok pe ga̱fe bi hok gep hen tong muut, bi hok la muut kuma bi hok tong nda̱i tong shin hen ba, hen tong tong bi nna̱ ba ndabi ga̱tong shin hen mou, hen tong tong bi nna̱, laa na̱ ma nkwana nna̱ laa na̱ muan da̱ gep toor muk ba, ga̱fe gep toor muk ba, hen ba da̱ mang aya shiem hen ɗie ɗi ntoor hok, fe hen ɗie ntoor muk ɗe kai sati ga̱me ba shiel muk nung, shiel muk nung nda̱bi shin men mou, ma̱twoot bi men ɗem bi men ba nda̱i ga̱shin men ba, nɗa̱a̱n fe nda̱bi shin men mou, ma̱twoot tong ma̱ji yi ga̱bi ga̱fe naan tong shin nda̱ men toh, la laa na̱ nlang ɗi la laa yamna̱a̱n na̱ nlang ɗi zak la bi weel ni nsek muk, la bi weel ni nsek muk hen yong nda muk nɗe, nda hok tong da̱. Dega̱ da̱ tang la bi gargaja ɗe gashin yi nni, ni yool da̱ ɗemtei pe ni da̱, muop yong men de la nda̱ ɗie ga̱mai de ɗe ma̱shin yi ɓak, ma̱ntwoot tong ma̱shin la ɗie ga̱mai hok ɗemtei nda̱ ga̱, twoot ma̱shin la ɗie ga̱mai yi nda̱ ga̱ toh, naan gətsa ɗe bi nkong ga̱laa ƙa yi mu, nda ma̱nɗe tong ma̱ɓool ga̱ yi ga̱tsem ga̱ suu sei mpue men bi nkong ɗe ga̱laa ƙa yi nda naan toh ma̱ man bi ga̱pe tong ma̱ƙwal nda̱ tei ba tse ga̱ ga̱, ga̱men ɗe ga̱shin bi gəfe tong ga̱shin yi nda̱ men, tong ma̱niet pueyil men tong too ɗe ga̱zem yi wa kwai, naan ga̱tsa ɗe pueyil men hok gəsa̱e ƙa̱a̱t ga̱gwo, ga̱sa̱e ƙa̱a̱t ga̱gwo muan ntiem tsa ba gətap ba ga̱nƙong ba, bi nasara yen nɗasa̱na̱ ma bishieyil, naan tsa bishieyil ɗe ga̱nɗong, muop tong shin bishieyil a degạn ɗong ma a dega̱n dam ba, a tsa jap men buk ya̱a̱l dega̱n buk yenki ga̱ƙem, shin a de ɗe ga̱ba yi de lu tsa ba mutani tong dinga swaar men, so ma̱nɗe tong ma̱niap a bishieyil hok ta̱ nna̱, muop ga̱shin bishieyil ɗe ga̱nɗong, bishieyil la ɗong kuma a men ta̱ ga̱ moriya yi, tong ma̱ more bi hok ta̱. Bi hok tong ba ɗong a ƙek men tong ɗong ƙek nda̱gurum ba, tong ɗong ƙek men puur, so hen tong tong shin ƙwal nna̱ yi deg̱a̱ nda na̱, jap ga̱ ntwoot ɗi tong ɓallang yi eep bi ga̱fe ammak ga̱ pa̱ muop, mang borgo ga̱ ga̱ɗemen ga̱ tang ƙek jap ga̱ nni, bom ƙek muop nni muop shin bi ga̱fe tong wa ta̱ɗong nda̱ ƙek men nda, ma̱ƙwaarkum ma̱ɗemen dok kwan men pa̱na̱ ba, dok a de ɗe ma̱ya̱a̱l yi ma̱niap yil, kuma naan ga̱tsa ɗe jap men ga̱ya̱a̱l yi kuma ɗe muop ga̱shin bishieyil hok, in nda̱ ga̱fe ma̱gurum men ɗe tong ruwp yi tong tang pe ga̱ɗe men, tong tang in nda̱ ga̱pe muop tong shin bishieyil, ma̱nɗe tong ma̱ɓool ga̱ yi nda naan, nɗe tong ma̱niap a ɗie ga̱mai, de ɗe ɗie ga̱mai ga̱ɗong yi tsa bishieyil ga̱dam ga̱woop ba, bishieyil tong ɗong, gashi nɗe muop buk ɗemtei gə gwen tagarda mmuk bishieyil, aduꞌa nɗie ga̱mai muop mang ga̱n buk nni mmen, bishieyil tong paap paap ba, tong taɓa paap paap ba nɗe ƙa ga̱n mmuan ta̱ tong ba yi tong da̱ kat men, nɗasa̱na̱ ho ɓakwa zem dega̱ puan mirip men, ama tyak naan la yarda niere muop nda̱ men muop nɗe nɗasa̱na̱ tong na men yi pe muop. Pa̱na̱ sosei muop tong taɓa kat dama ƙek men ba, kuma tong ma̱na ga̱tep ba, tong ma̱na ga̱pya nɗa, hen nɗe tong ƙwal ƙwal nni yi ɓak nda naan na men, na jap ga̱ nna̱ ga̱ nayit toseyi, na men ga̱yit ga̱vel nda naan tsa ga̱sam ƙek men ba, shin bi ga̱fe tong ɗa tyak men tong ɗa pya nda̱ ga̱, men ma zak tong ma̱shin bi ga̱fe tyak men tong ɗa pya nda̱ ga̱, tong ga̱shin bi ga̱fe tyak ga̱ tong ɗa pya nda̱ men, tsa bishieyil tong ba sengpe dega̱ niet men mou, naan la sa jabb tong ɗe ta̱ɗong.